<hesitation> dolo au reki a aualauam hamatin siam ainam musa musa tulu aikuku musa tulu, <hesitation> baru ami'a ruiminia duria luunile mai ihulan asapa. ahirnya <hesitation> akiki akikisi <hesitation> amala'i sa lumuti lumuti loi hatuem baru atemtui natau nistop lasin, tepeliainam baru nistop lasin <hesitation> nistop lasin siam <hesitation> niah anipi anipimaun eiatolin emai eumainipi mausa. sakarang siam baru <hesitation> letui lamala, lamala soiam baru irutun irutun baru ihakapolan niihu baru <hesitation> itempeli talun tempel talukaam. <hesitation> Itempel tahu lukaam kalu irekireki makapotun salite luasaihula hula tahu halia soiam, kalu nimata koasi <hesitation> baru <hesitation> e e ecilahoipel baru osisula lanimi itai pondokiem baru ihuapel oiantalgimte, amoselinte, asiamte baru ose baru laninu. <hesitation> laninu kalo iakoasi numaya iyatati suloi mai ruma sakitam me'emo baru lalutumahu talu koakoaso asapa, <hesitation> baru.